Lulujan <hesitation> ic <hesitation> é, lujan tani tajan xhitakaña lun ndaku lo jan takuyo'o, no kunan ité, híña dakunchí ti lujan modoi ñakuiti, xhi mualajan tayeyiyi nikontexhi ña tukuc <hesitation> al, luu kuii jan xhi hí nayee kuanchí kaladó.